Arakae ndaye oiko mopeti tentape irundi kuimbaereta tairusu retavae jaereta ndaye oyapo mopeti yeporaka jaema oesauka jokuae <hesitation> industriaretape jokuae oyapo vae, jaema jokogui jareta oiporu supe oyapokavivaera oataño mbae jokuae yeporakape oivae jaema jaeretaposi yoguiraja jaema guiramuiño opoko oikereta mopeti o pe javoi ovae mopeti o javoi jokuae jaikuepeyaeye oime mopeti teta oiko jaema jareta oiko japipe jokope oesa mopeti o mbaeti kia oiko jokopevae jaema, jaema oesavi mopeti epeo tuisavae jaema jokae epeo imbaepuere guiraja opokoyave jaereta jokuae epeore yave jaema oipiireta jaema jaereta<noise oipotapipei jaema yoguiraja oikereta pipe jaema ojo mati oguatareta ojo omaereta jaereta kiraira jaereta kuri oikotavae mbaera kia ndieko oikotavae jaereta ndie jokuae oesa jokuae epeo jaikue epeope oike rambuevereta jaema opa mbae oyaporeta jjokuaere jare oesareta kiraiko jaereta oikota kuri jaema jokogui oyerova yereta oe jaema jukurai jaereta opa opoko oyapo jokua yeporaka reta javoi oesaukareta empresareta rupi industriaretarupi jae kua sepuere jae misimi<noise